Mbwenu nyowe ndakunda kurya, wampa nka ebintu bingi katugire ngu nkamahuri, okanteeraho nka- nkakanyama, okanteeraho nka ka <hesitation> ebyo byani ndaba ndenda ngundye ka byona mbirya biryeho ebikugaruramu amaani omu mubiri na n'aka chai.